uwafero be han kuafero be sire boni ba yana kuafero be mibin ba bara kuafero be mibin mɛn onni se wabe yɛrɛ nɛ ɲufu'e nɛ bɛ boni mu wabe se <hesitation> bie si a sani ubiɛn de'undi ubiɛn mariagi o ba vɛ he o ɲufu'e wure a bani bobo han ɲubeza mɛn onni se mu a benɛ a'a se po mu be wure ɲɲ